Aminay aty moko lay sy de maromaro osidia zany fa <hesitation> osy aminay aty anh tandenana aby si de sy de haiko loatra hoe karakory zany fomba andehanan-jareo <hesitation> ambony akagny amin'ny havoana akagny.